Pues sa nac clima sa nac re hui nlaa re na, to che la ste lugar nal roc rchi lola nal roc na ba biala re mas ru nlaa re na bal che la <hesitation> te <noise> caro rac nal roc re loc ni nal smashe ni nal masru con <hesitation> quiatoni <noise> lla nan laa sa na san luish iresa <noise> san tana re nan laa re con salina salin roc nlaa sa roc pues nlaa soste na vay nlaa soste pasa sola callech <noise> beñ con nan laa pos nan laa ru na que cashi hui mertis nlaa ñiliu ru cashi ah masru riab nicií ish antes rsalo nicií ata mayo rsa lone quince de mayo rsa lone- rsa lone- rsa lone <noise> asta- asta octubre ta octubre chic nene rbes ne lla na sheta ru riab ne sic ta riabne ata junio o ta julio riab nicií na pues dios ca guñne hui con da nis sheta llab ga nicií diosne calluñ ne pues stal stol beñ nu nine sheta <laughs> nicií Lla de cashi pues sheta nu stol beñ chic <noise> riab nicií antes <hesitation> maru chul rac llal cashi llel, bsia, llit ra per dopne na hui sheta rdop ne na llele lac tine ba fuish ne sheta rac ne <noise> na sheta blec rashi com chusa nic guñ shina, pues ni nal maru chul <noise> ni sheta rac nlaa te beñ ba nan laa hay nish can su beñ ca llec tis beñ, <noise> lasa chum bea roc per na <hesitation> <noise> ni beñ nan laa roc <hesitation> tig gana shilo nac roc.